Un sumarinu se muevi nel agua parriba i pabaxu por mé dunus sestemas de pressión, que hazin que'l quartón pesi más o menus, o dichu duna horma más ténica, un sumarinu se muevi parriba o pabaxu nel augua por mé a un prencipiu hundamental dela física llamau flotabilidá o Prencipiu d'Arquímidis, i ala engeniosa horma en que puei mual la su densidá.